मेता लंच म सैंडविच खाण ज़्यादा पसंद ची क़िले की उ स्वादिष्ट वंदु और उ हमा सेहता ले भी बढ़िया वंदु सैंडविच म अलग अलग प्रकारे सामग्री भी ढाए जान्दी जेसे वेगु स्वाद और ज़्यादा भी बढ़िया वंदु लेकिन जू सलाद ची उ भी स्वस्त वंदु लेकिन जू सैंडविच म कुरकुराट और स्वाद ची उ मेता ज़्यादा पसंद ची।